yauwa dama sine ni dolo daman dabba amara arayuwa mu dolanko mu ai mara ki mu dolanko kom sabo ki komi si na mu daitanko sim'i na mu a ka kajo kom milase arahanni dai a bo zau sanko moɗi bolou ka botini milyan ki ƴa sabo kaa'a sabo kaa'a kuma kauso kaa'a mu dolanko kom mu ɗoi saran mu sabo kaa'a a onshe mu riba komi tsadanni na mu kajanko si to na sanni moɗi bolommi daman ka botasi na Deyi rayesu ka boitasi oyum dudura bu sabo kaa'a mu zaishe kommi a ka mu kolshe zaini sabo ki na sanko ni kaja kom dai komi tsadanni na sanko moɗi ka go botasi botasi ki riba sabo kaa'a mu gafko si mu dalonko dai kom a ka sabo ki si a tara oyum ne na ka daita simmi soninni moɗi bolommi dama ka duko botasi ka wena riba sabo kaa'a mu gafko si ki sara bolo a kanni mu daita kom fa saboki mu dolanko kom dayinni saboki a tara oyum na mu daitanko si na mu dai tasi duko botasi ka waina alheri sabo kaa'a sai ka muyi mu kala kom na mu wanko ƴanko mu keje kom mu ishe dai kom mu dolonko ko kom a kaa alherinni na mu daitanko mu eshe cingaba sabo kaa'a mu dolonko kom ki kanni na mu keje kommi ka da'inni sabo ka mu dai kommi.

da'i kom aka a onshe abinci ki ngo nak kulatiko ki sim'i daman kauso dabbai rotaino kulatak si na kulatak si dayinni dayinni to daman ndu bota si ka kola zaini saboki a eko riba saboki mu dalanko kom mu bota si a kaa ka'a mu bota sim saboda dama a onshe mu riba sosai nako kullum kulatok si kulatok si nduko bota sim'i bota sim'i a riba to be'i ka wam ki kajiti yoto yoto ki kejeto sanko moɗi har kauso si kuma ɗoyin kom sabo ka'a modolonko mu marmari ki dai kom a kanni sabo da dai kom a riba sabo ka'a monani ma taki sabo kaa'a mu dolonko dabba kom aka kaa'a mu daito nzuni ki ka kaa'a sine duk lokaci wonso na iko dai dole ka tana billa kom sai ko na gagara sabo ki andi alheri zugoni saboki mu roksho ki dai kom bu ki kani kaa'a mo dolonko kom mu daite alherin mu kena ki dai kom dai kom gaɗawu dudura si a marshenni muni ke mu da'inni si a marsheni muni ke mu wara beƴani mu warshe taki dai kom duk na ka keje si nako sanko bolo ki kom dai to ka waina riba to sabo ka'a a marmari ki kom.